Si al e ëmpurtant andé vuté sempre a l'elesiun përché ëntà serni le persun-e ch'a nu guvernu, së 'na persun-a a va pa vuté, pöi sëgunt mi al a pa ël dirit dë lamentese dë coza a fan le persun-e ch'a nu guvernu, cuindi al e propi ëmpurtant andé vuté